Oih! Väega piinlik, <hesitation> aga ma vist unõhti uma rahakoti auto pääle. <hesitation> Kas ti saati äkki niikavva uutaq, kooniq ma ruttu lää, joosõ, tuu uma rahakoti ärq?